Pues jawi'in jedun tëjk jedun ma pochmëjk këx wi'inped këx wi'inkasëp këx wi'inbujëp wat's manytë jedun iujtë jedun ma i'ixëyëp madyunëp manytë jedun ujpë tëkënyëp konaj të iuk tët'snë najk të wi'inbujtudyë y ko'o najk të mujnë pues amso dun nëkx tyësanë të najtyë jedunën.